Cunosu pa tant le fiur <hesitation> forsi la röza, ël tülipan, ël turnasul, l'edera, la gensian-a, për l'indaco sai pa e la viola